Ñy lilindraza mampiavaky any Pakisitan: Aminy ñy fivavaha silamo noho ñy fombafomba arapivavaha, manahakanjay ñy fankalazà ndrozy ñy ramadany, vola masy ho any ñ mizilimà eo, manakanjay koa ñy fanavandrozy ñy fety no ñy kolotsay, mankalaza rozy ñy fahaleovantena ndrozy, fety bevata ho androzy a Pakisitan aoo niazo ndrozy taminy ñy date efats'ambiny folo aogositra fito amby efapolo no ñy sivanjato no ñ'arivo, manakanjay koa ñy fombandraza no ñy fiaiña ndrozy andavan'andro, fañajà ndrozy ñy ray amandreny.